Fitokisa. Amy fiarahamony, laha tsy misy ty fifampitokisa, lasa aly avao la rava raha io. Fa fitokisa io zany, io zany miantoky ty firindra noho ty fandehana fiarahamony io soa. Filamina, fifankatiava, fifanampia anaty fiarahamoninao.